Au lebih memilih au ahala o bana busa karna busa ia ita bisa latih untuk ana aktivitas karna busa lebih dekat no hataholi na.